أكيد هاذي عشرة أرجام عشوائية بين الصفر و المية، ثلاثة وعشرين، سبعة وخمسين، ثمانية وثمانين، أربعتاش، ستة وثلاثين، واحد وتسعين، اثنان واربعين، خمسة وستين، سبعة، تسعة وسبعين.